Egaq täämbätsel pääväl saa jo väega erinevit köögivilju ütskõik, mis aol aastagast. Nii et nüüd om tuu tiidmine ärq kaonuq.